पेंच ओला किल्ला ओहके घुमा घुमाके कसेक तिहिन होबे या ओहके घुमा घुमाके निकारेक ताहिन होबे हमके पेंचकसके जरुरत पर्ता । पेंचकस तमान मेरके रहातियाँ जस्ते कि ओहका साईजके आधारमे यहके फरक फरक करे छुट्याइ सिकजिता कहलेसे पेंचकसके टिपुन्नीके अधारमे फे पेंचकस ओहके फरक फरक कर सिक्जिता । जस्ते छोटओला किल्ला कसेक तहिन छोट ओला पेंचकस जरुरत पर्ता कहलेसे बडा मेरके किल्ला टाइट करेक तहिन बडा ओला पेंचकस जरुरत पर्ता । अइस्तहिं करके पेंचकसके टिपुन्नीके अधारमे फे पेंचकस फरक फरक मेरके रहतियाँ । एक ठो रहता माइनस ओला पेंचकस अइस्तहिं एक ठो रहता प्लस ओला पेंचकस । यदि पेंच किल्लाके टिपुन्नामे या ओहका मुडियामे प्लस कैसा चिन्हा बनाइल हे कहलेसे ओहके खोलेक तहिन प्लस ओला पेंचकस चहता । अइस्तहिं पेंचकस किल्लाके टुप्पो टोपीमे माइनस कसा चिन्ह बनाइल हे कहलेसे ओहके खोलेक तहिन माइनस ओला पेंचकसके जरुरत पर्ता ।